Insektet komunikojnë mes veti nëpërmejt sinjaleve kimike, prekjeve, tingujve edhe dritës. Për shembull miligonat e përdorin prekjen shpesh, prekin antenat e tyne për me shkëmby informata. Mandej tingujt përdoren për me tërheqë partner ose për me shënu territorin. Disa insekte perdorin edhe dritën, si xixëllonjat që bëjnë dritë natën për me komuniku.